أنا بفضل إني أقضي ليلة بقلعة عتيقة ليش؟ لإني القلعة تعطيك روح من اإاثارة و التاريخ و الغموض، تحس إنك في فيلم تاريخي فيلم بيحكي من زمن الماضي من القرون الوسطي والقرون الق-ال- القديمة، ف القلعة بتعطيني روح من هذا الشعور بالتراث.